Igny alô <hesitation> agnisany mibahan-toerana amin'ny hanigny, lai sira, fô ny tokony atao fogna ny mbô ampihegna azy, le oe <hesitation> ra nahazatry talôha ahegny-ahegny- zegny le sira, tsy atao fondro karaha lai talôha heky fô igny satriao ny fihinagna sira be loatry agnisany tsy <hesitation> de mitondra amin'ny <hesitation> fahasalamagna.